Nta lu mentri ca stavanu facennu na passiata ntra li boschi, cincu amici trovanu na porta ammucciata tra li radichi di n’arvulu. Curiusi la traversanu e si trovanu nta ‘n munnu unni lu tempu gira a lu cuntrariu. Nta chiddu universu, s’accorgiunu ca ogni scantu pigghia furma riali.